Izy kôfa misy le fety le hiarahana amy fianankaviana regny igny ndraiky <hesitation> izy koa zah magnagno le entrée ataoko hoe entrée las- entrée legioma le atao lasary le mifangafangaro be regny igny aveke aminjaigny izy koa le amle kabaka le ôhatra hoe somary somary mavesabesatra le sakafo asiasiako siramamy hely satria igny siramamy igny mahatonga tsy mamparary vavony aveke le desera tsy atao gatô fa ata i <hesitation> ina ma izy ty salade de fruit salade de fruit tsy atao siramamy be fa ohatra hoe ampagnarahana yaorta agnatiny.